No maq ka tiiä-äi, a u meelest pingviiniq, <hesitation> näil um lihtsält nii paks tuu sulõstik pääl. Et paks ja rasvanõ sääne sulõstik, et noidõga saat külmäh viih ujjoq ja, ja ei pelgäq midägi, määnestki külmä.